dib yette ishin yani qilesi qabana tok mal laft hodit gadbaftii yani ufkasa bafti, qilesun man yedan yenan qilesun yani nafti ishia qabanese ak cholle ak ishin yani bere hoda survive it akas akan qarqara dub qiles kun qiles qabanaa lilla qarqaraa dubatan sunif yani ishin dandete bere hoda laf hoditua dandete savaiviti.